Nʋ awɛfʋɛa wafɔ nafʋ ɛkʋ dʋ ɔvlɛ ayɛkʋdʋ yovo wani nʋ nakʋtʋ zɔnʋ <hesitation> bɛtɛ kɔlɛ mʋ nuyɔzɔ mʋɔ dzɔgle adʋ <hesitation> yovo ali ayɛkʋdʋ wafɔna dui bi nɔ <hesitation> ʋwɔni ayɛkʋdʋ afʋkpa kʋ wafɔnadua wafɔ na zɔ ɛdi nʋ ɔwliafʋkpa mɛ wʋta wafɔ nadʋ ii na wɛfuɛ bʋa mʋ nɔta anidigboa ɛkʋɛ kafɔnabʋɛ nɔ lalanʋ dzɔgle kʋ nazɔɛ nʋ awʋɛ bʋakʋ ɔlɛ ɔwɔkʋ lakʋ napɔ nadʋ bʋamɛ kɛmaxa nʋ wʋ awʋ kpɔsɔ axɛsɛ wle anyinʋa mɛ ɛkʋ wakʋ nadʋ wakʋtʋ nefʋe kʋ wafɔ nali ɔni nʋ alʋ alɔ lanʋ betekeli ayʋ betekelie kayɔ dʋ kayɔ ayʋɔ bɛta wafɔna zɔnʋ kployo kployo katsi yɔɛ katsi yɔdʋ yadʋfa kayɔ ayafʋkpɛ kayɔ dʋ kew ɛza nalʋlia mɛ alʋ afɔna dʋ ɛlʋ kalʋ nʋti.